Kua tëtä colombia sud americano, oïmeko añetëtë jeta tambiu ikavigue oyekua, ëreï mbaetɨ aikua tembiu jaeteko kua colombia peguava, jare jaevaera kiako jae tembiu jokuaɨgua, jare kïraïko oyaporetava, jukuraï amoerakua vaera